A lami ta yen mbala̱n ta̱s na pa̱lti hwa wul ten dii atl ge, a lami ta yen mbala̱n ta na pa̱lti ilgwe mbun wu, a kum mbadl gi muli, a kumi halle amik kaa na pa̱lti na̱k gwisi. A lami ye ta yeni ɗe mbala̱n na pa̱lti ilgon ma̱n mbumti a yeni wugo a wule amik kani. A lami ɗe ta yen mbala̱n ten pa̱lti ilgwe ɗe ba̱ mbun sowu so, mbala̱n pa̱l wul mbun sogo a kumi ka̱ mbadl gini ba̱ a ta̱mi bi so. Ama kume a yen mbala̱n ma̱lgon ta̱ na pa̱lti hwa wul amma wu a kum ta̱mti ka̱ mbadl gin hal a lami ɗe wule amik kani. Na̱k ga̱n ɗe sa̱ mbeni sut ɗe, se sa̱ya hwi go yek a wule a misi wo yek a yisi ye? Ɗe sa mbe sut giɓi wu, yek a daama̱nni yek wule ko nya ka̱ pa̱l <hesitation> wul gwas na̱ ami yek laki yek ta̱ lak shin gi ka̱ ilge, to yek a kum ta̱m ta̱mti ka̱ mbadl gini, ɗa̱ wule ase a ma wu sa̱ yisini lu ko am wu a na̱mma kotantat pa̱lti gem. A lami ta pa̱l hwa wul a lami ta̱ mbala̱n pa̱l hwa wul a kum ta̱mti ka̱ mbadl gini. Ilgwe a lami go ta yen mbala̱n. Ta̱ pa̱li hwol tuk wul hwol tuk ma̱lgon, wul ni ma̱li ɗa ata̱ ba̱l mbala̱n ba̱ta nge dani so. a yeni wugo a wule halle amik kani amma go ani ɗa̱ go ba ba̱l mbala̱n ba nge dani so. Amma nya ɓo ba̱la̱n gwisi so, amma ana ngemti nya amma wu ta̱s zi ang ta̱s ba̱la̱nni amma wu ta ba̱l ma̱lgon sabona̱ ta mbi ta̱s ga̱ ma̱lgon gwe ɗe hal nya mago ta ta̱ssa̱n wu. Amma mbala̱n ɓa pa̱l byas ilgwe ɗe ba̱ mbun so byas wul a kum ta̱mti ka̱ mbadl gi so. A yeni wugo a mbadl gi ma̱sh ka a ba̱ mbadl gi apo ta̱m so. Yek laki ama ilgwe a lam pa̱lti go ta pa̱l hwa wul suk mil jini a lubii ga̱ɓa gi suk mil ji pa̱la̱n hwa wul ba̱ ma̱lgon ɗukikii shu asa̱ njekkii giɓi so. Ilgwe mbala̱n hwikii wu mbun sowu, kum ti wo kumini ama ba̱k ngiɓi ka̱kii hal ka̱ pa̱l da̱nti ten dii atl na̱ nali so. Ilgwe ka̱ pa̱lti kap mbun sogo nya ni ɗa ta̱ na kumti ta̱ yenti ta̱ na lishti kuma a gas gwe ma pala̱n malti wugo ma yenini. Ili wo yek ɗe ta̱n pa̱la̱n ilgwe ɗe ma ta̱sa̱n gaa ga̱na̱n wu mbala̱n a ta̱sa̱n a nya ta̱sa̱nni. A lami ta pa̱l hwa wul ka̱ mbadl gini amma ka̱ sa'i gon nya. Ko kuma ta̱ wule sheɗan ata̱ <hesitation> gopki amma ta̱mti gi wo yek ɗe <noise> lugwe ɗe a ta̱mi bi go sheɗan goɓa̱n wugo ta̱ zaka̱n so, nya zaka̱n so <noise> a nya ɓuli gwel to yeka̱n a kum ta̱mti ka̱ mbadl gini da nya a nima mbokti ang dani sowu da kaga ba da̱n <hesitation> a ta̱mi bi so, pakti gi ma wu mbun so. a yen mbala̱n ta na pa̱lti ilgwe ɗe mbun wu, kaman wulpi nik ɗa, ka pi damuwa na nali so ka ba̱l mbala̱n ma̱jwe ba̱ nisi ɗa̱ sowu a yeni wugo a wule halle amik kani. A lami ɗe ta̱ mbala̱n ba̱k besti so, kume wul nik ang illa̱ nguki ka̱ni yilka gwa ɗa̱ so yek ta̱ ngemiki ba̱lti, yek mago hwa wul a lami ta̱ mbala̱n da̱n nali. a lami ɗe <hesitation> ba̱k pa̱ti se ta̱ ma̱l gwa wu da̱n ɗe ta̱la ngemti malki so kume ka̱ yeni nit ɗa̱ sowu kami ta̱k ba̱lti. Ti mago ta̱ kum ta̱mti ka̱ mbadl gwa <noise> nya a kum ta̱mti, yek ka̱n a lami ɗe ta̱ mbala̱n koɓi. A lami ɗe ta da̱nga motgaa gini mus gyazi ba mbi go ta̱ bi ga̱na̱n da̱ma̱n ɗe na̱m kap gyazi ta̱n koɓa̱n <noise> nya da go ma̱ mbuna̱n <noise> <hesitation> ma̱na̱n ka̱ da̱mshal amma ningo gwel ga̱na̱n ɓula̱n yi hal ase go yekgu sa̱ sula̱nni suɗi ta̱n dla̱ma̱n bi gyazi sa laka̱n shin ga̱na̱n ka̱. To shin ji bi jwe ni ɗa̱nka ten dii atla̱n wu mi mago shin ga̱na̱n ate giɓi, yek mago hwa wul ka̱n. A lami ta̱ na̱k gwisi cicina ka̱ gyazi ga̱na̱n ge, kaga ma̱ poyi ga̱ hwuda̱li so ma̱ ɓala̱n ten pili. Da go sa̱ hwuda̱la̱nni ka, amma ningo ko kuma da go ma̱ yila̱n ten pili so amma ningo nya yilla̱nni wi. Ma̱ ɓala̱n ten pili ma̱ poyi ga̱ hwuda̱li so. Mbun ɗe ta̱n cincina na̱ na̱k gwisi, mbun ɗe ta̱ na̱k gwisi wo ba̱sa ten gwisi so, ga̱mi yek yi ɗe ndat zhilesi. To da ta̱ na̱k gwisi ɗe na̱mma pa̱lti go ta̱ nya zini ang ata̱ koɓi na̱ ta̱n pa̱la̱n hwa wul gwe ɗe mil jina̱n a tli wugo si mago asa̱ mbi sa̱ ɓa dla̱m nwa ga̱ gyazi go, kaga sa̱ mbe shin ga̱na̱n a giɓi go mil jina̱n a kuma̱n ta̱mti ama ta̱s shin bi jwe ni ten dii atl ge wu aba̱ shin ga̱na̱n na̱n giɓi so, kaga ma̱ ɓa yeni go ma̱na̱n ɗe ma̱nda̱ki ten dii atl ge ba̱ nuka̱nni so. To ta̱mi na̱k gwisi ma̱ lami ɗe ta̱ mbala̱n pa̱l hwa wul. Hwa wul wo yek ɗe motgaa musamman nwa gwe ma̱ kama̱n ɗe ma koɓa̱n nya wu, amma̱ dla̱ma̱n nya ɗe ma̱ ngusi motgaa a cina gwasi to cin gwe amma̱ za̱n ɗe ga̱ cina ga̱ kopti nya go zako so. Ga̱n cin cina na nak gwesi nya mago ta ku ma̱n ta̱nti ga̱ninyek mau wul ka̱n. Aka̱ niɗa yek mbala̱n lited malki yek ka̱ ɓali cina gwel ka, kage mbunso pa̱l bi gilti suk koko ma̱l gwe tulik wu aka̱ kanti na bi gilti ba̱ mbala̱n tuli ngot wulmalki aka̱ mbesh gwel kaso gyazi wo ma̱ yis ilgon nuse, gyazi wo ma̱ gyazi bestiso gyazi bestiso. To yek mawu mbu nita̱ mbala̱n ta̱n pa̱n tepiya nanali. Alami de ka̱ da̱nti ja̱na̱n ga̱ gyazi ta̱ bi ga̱na̱n na̱n dena̱m, ta̱ bi ga̱na̱n na̱n dena̱m na̱ na̱k ga̱n de se mbeni sadi yek ma̱ na̱mma pa̱ltiwu ta bi ga̱na̱n da̱ dema̱n ba̱n tatlin bise, kume sa̱ wuke pa̱l ga̱ ngo aka̱ pa̱li su wuke pa̱l ge se mbun so wu aka̱ zaki, to yek da hwa wal gwe de akame deta gyazi lidani acina wo alak mbunini ta̱ biga̱na̱n da̱n dana̱n ta̱n ko ɓa̱n majwe za̱nniju mimago ma̱ za̱n ma̱ jon wi malami de tas ko ɓa̱mni yek majo bwawulka̱n gwe de ma̱lamide tegyazi pitepiya na̱ naliwu alamide ta̱n keɓa̱n yela̱n da̱nti jina̱n bi jina̱n. Ba̱k pa̱li duu tuk malgonso ka da̱nti gwa sukti don mbunso hwawul ka̱so. Kuma ka̱ mbi hwe wulga lamide ta̱ yilka gawa mbi hwabi nak gwe ka̱ mbiwu, nya akumin ta̱mti ga̱ne̱n. Ama ka̱mbi hwa wal abiki lami ta̱ malgon mbiso nya akun tamtigra so na̱k gwe nyi hwini ne ta̱n taya man hwol tutu ten hwol tuki ma̱n kulu waa tayasiten kulu ta nuka̱n alami tan la̱n dani gyazi ba̱bi ga̱na̱n taflinso tan da̱ ma̱n de ma̱n hwoltuki ta̱ndi ma̱n tayata ji mbda̱n jina̱n ten hwol tuki ma̱l gwu mbi ga̱ gwas ka̱ duu tuk go ama̱ teyati tan duutuki yek ka̱n alami de ta gyazi lidani. Alami pak te ta gyazi thinga ka tan ta̱n nga̱ ba̱n ba̱n ga̱ na̱n ta̱n giɓa̱n ba̱n ga̱n yuk mago hwa wul gwe de alami ta gyazi pitayo damawu. Ta̱n flinya tan ngiɓan ba̱n an di atli ciwo kangwe ballukgu yek kar ana lamti ta̱n tlinya ka mimawu ta̱n ngiba̱n ba̱nga̱na̱n kangwe damiljinan atli tot du simago asa̱ mbi diatli a ta̱misi.